<hesitation> komastap kechirek ana ko tuga ana ko nego iin ngokaiki, atinye eng faida an. Amu tareton ochee tareton akopa mayaik ngokchee, ako tareton amu makoi alde aip kosiin taretan amuu magoi alde mayayande, kwaip kalamit nakwee. <hesitation> achame anee kunoe akorok <hesitation> arte achame kora artee kechee akopo ni, eng wiki eng arawek loo kokakori kokeny kotinye warwe kokakori. Kokakotareti amuu makoi kokako ko ng'aa arawet ap ageng'e kokaldachi lakwet ap sukul aa <hesitation> ako faida en anee. Aya teta atinye faida komokoi ko koyaakei apiye koteech porta nyuu akorok mokoi aa, aa akochi lakwe aip chego societ akomokokonyor lakwee chegoo, ako mokoi kokakonyor rapinik chepa sukuli apo faida ochei en yoe amuu choe chikimang'u eng sait agetukul akeripenke.